لو كان بإمكانك أن تكون سمكة ليوم واحد، أي سمكة كنت ستختار ولماذا؟ كنت بأختار أكون سمكة ذهبية، لأنها تعيش حياة هادئة وجميلة تحت الميه وفي الأحواض المزينة كمان، أقدر أستمتع بالسباحة بين النباتات الملونة وأشوف العالم من تحت المية منظر جميل جدا